O'h nunniu leh bufurro oku wunhu o' wuhu mun kri mmuwu o chu leh ishari opie otor adeh leh ojum iwu ari gumu wu leh biefurro obubie ari kie wu ninne ari hie ko pie leh wufurro ari biue kie ininu | wuri leh lenie ihieh k'o otor ohieh leh obiaie ohieh kinn-kinn-nten opie beyin opie, omele pie ari abie, o'me endieh wu wuninne ochienin chie bie mele o'h chienin chie opie pie ari bie eninu leh oboro iwu ochuwue o'h ruieh ochuwue chie ofie kue bie nbubo ari bie binine leh butem opie bnyin ari bie kie ginkie mama leh butem iwu leh oninu leh wu, wu chie leh obai wu ochuwue opiero ochuwue kinn-kinn nten